La nisy olo zany nienga tamin'ny vanimpotoa tsika zao fa tafara be tangy ataoko hoe honijaly avao i raintsika ohatsy ny vanimpotoa ta Madagasacar tatoy nisy tataoy ny vanimpotoan'ny fanjanantany ka aha nienga tamin'ny vanimpotoan'ny fanjanahatany zao ka-fanajanahatany ao zao la fijalia tao ny fanaova SMOTIGUE zao asa aterivozina zao tsimaintsy atao tao koa ny vanimpotonan'ny fahapanajaka zao agny ka i tenga tsy manafraky raha tsarainy mpanjaka io a vonoy ka akory zay. Tsy nana mihintsy ny olo zany ny antsoa hoe fahalala tamin'ny vanimpotoana taoha tany